यो अपने अपने सोचे कि बात अ की हम इके कैसे सोच सकत है। हम जनवारन और इंसान में कितनो अंतर समझ सकत है। अन्य जीवन में कितनो अंतर समझ सकत है जो हामाय दृष्टिकोड के उपर निर्भर करत है। अगर मानव अधिकार की बात से कई विचार उको मनना है। कि मनुष्य को अन्य जीवो की तुलना में प्राथमिकता देना नैतिक है। क्योकि मनुष्यो को अपनी जीवन और स्वतंत्र के अधिकार दये गए है। जिन्ने अन्य जीवो के मुकाबले अधिक सम्मान दाओ गाओ है। मनुष्यो में उच्छ बौद्धिक क्षमता होती ही तर्क की शक्ति होत है। जिस्से वे नैतिक निर्णय लाये सकत है और समाजो का निर्माण कर सकत है। इसके करण मनुष्य को अन्य जीवन से अधिक प्राथमिकता और तर्क दाओ जात है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग कर सकत है इसलिए यह तर्क किया जाता है। कि मनुष्यो को जोन जीवन होत है और भलाई उनके अस्तित्व को बनाए। रखने और प्राकृतिक संसाधनो को संचालन के लाने ज्यादा महत्वपूर्ण होत ही।